איה, אסתיקה היא אללי ג'אנעטיה ליום, אנה ואסיק אן כתופי בילוعد אמה אלאאמן הוא אללי מן אללבב, בלא מתשוף, חתא ומקאינש דלית, ת'יקיתק תבקה ראני מעאק אירתבאט, אלתיקה מומכנת תחרג בלא פע'אל אמה אלאאמן, הוא כחה בלא דמאנ ולקין יעטינה אססלאם.